هبدا كلام مع الشخص اللي قدامي عن الحفله اللي احنا موجودين فيها و والاجواء و اساله عن اجواء الحفله و كدا بعد كدا ابدأ اتعرف عليه هو شخصيا و أشاركه اجواء الحفله و اجامله بابتسامه ان أنا حبيت التعرف عليه و هكذا. <noise>